ba medizira a ba tubabura se wa ma ba a wa benɛ yɛrɛ zenuɲu mana se don tomu do a wa miba mi don tele wa we miba mɛ ba'a bianɛ ba bɛrɛ a hamano bi'a um sɛrobia pɛ ho dimiyan tawe awe we be yirawe a'o fe o tena abe o yɛrɛ o ba ba sɛrobia cruru zun oro jua doso mimi mibin a damibe don toro tawe aro ji fɛrɛ mi yɛrɛna a fera mi yɛrɛna a protezera mite don me se yan lo medizi yan we webun